nini mimi mimi buri idu wami defa nmander fa nde lope. toh tani mimi ii di kod mimi man luta. dakam man wana. nini defa nmander fa nde lope. nini mimi aratandi am lut mimi eba taa alaskita.